فكرة إنك تفهم ثقافة مختلفة لحد كبير أو مطابق تماماً لي <hesitation> سكان البلد ذاتها و ناس الحضارة دي صعب، لكن طبعاً إنت لما تسكن معاهم فترة طويلة بتتعلم كتير و ممكن تصل لحد فهم عالي شديد مشابه لي سكان البلد و بتكون فضلت بس حاجات صغيرة صغيرة ممكن ما تكون بتعرفها.